المكان اللي أود أزوره هو مدينة اسطنبول احبها لأنها تجمع بين التاريخ والثقافة الحديثة وفيها معالم أثرية جميلة مثل آيا صوفيا والجامع الأزرق كمان احب استمتع بالطعام التركي الشهي والأسواق التقليدية زيارة اسطنبول بتكون تجربة مميزة ورائعة